Esye mungo wefu wandevulwa, khwarerwa khunaisha kakhukhola ikasi, khwavukhanga asubui khuthie khurime khikhuthie khuschooli, khandi khwarimanga nde thingombe by sakumi na moja thinyolenge nimuvukhire, avakhana muvukure thisiongo khuthie mumuchera khurere amathi, avasiani navo vathie varime nde vakuka nde thingombe, nikhurulayo khweye ovweru oteshe ichai khunywe khikhuthie khuschooli, ndolanga maisha ako <hesitation> neshiri mwana ndalolanga kama utesekanga shichira mbukhe nzie ndime, nzie mumucherera khunzie musichooli, shindamanyanga mbu khuvangasingia vulai taa, shichira maisha keisaino kendimo nde kandalolanga neshiri mwana esaino khakhonyanga, nemba ndalovanga khulonda kavamboreranga shindi ngilwa fwana endi taa, ingawaje nishiri mwana kari matinyu, ndalolanga saa aahh khuvukha okhorekho ikasi khothie, eshindu shiandalekombanga nishiri mwana sindekombaga khuwonjera khuthia musicoli taa. Shichira eyepanga ikasi ino, sindenya khukhola ikasi ta nzie khusukuli ewonjeyo ekhaye khukhola. Lakini kosi khakhonyanga, masomo kskhonya handi ikasi yakhonya. Esie mungo mundakhusia, vana ingo khwathithanga musukuli fwesi, shivachanguanga mbu mukhana awonje ne musiani <hesitation> athie khusukuli ta. Kukaa wanje yalimululu, yenyanga sa vuli mundu athie khusukuli, ove mukhana ave musiani athie khusukuli. Mucherera handi mutola, vasiani vatola thimbanga valema lusi, nefu handi khutola thindi khuthia mumuchero. Khurere amathi kethingombe thialangua mkamba isubui.